komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um leikritið

sem var frumsýnt í leikstjórn Benedikts Erlingssonar í kassanum í Þjóðleikhúsinu á dögunum hingað er kominn Karl Ágúst Þorbergsson vertu velkominn takk fyrir nokkrum vikum var frumsýnt í kassanum leikrit sem heitir velkomin heim sem fjallar um hlutskipti innflytjenda og það þýðir að vera íslenskur og þetta verk Súper sem er núna sýnt á sama sviði það kallast dálítið á við þetta þetta verk það er

það er sama spurning undirliggjandi hvað það

að vera íslenskur og og flestar perónurnar virðast hafa mjög mjög skýr svör við þeirri spurningu en þetta einhvern veginn talar mjög skýrt inn í okkar samtíma mögulega óvænt já vissulega það er verið að kljást við hugmyndir um ímynd þjóðar

og sjálfsmynd þjóðar og þjóðrembu þjóðernishyggju í þessu verki og það er nákvæmlega það sem við erum að fást við í okkar hversdegi núna það eru mótmæli niðri á Austurvelli næstum upp á hvern dag þar sem hælisleitendur eru að mótmæla aðbúnaði sínum á sama tíma kemur Þjóðfylkingin og er með einhvers konar and mótmæli fara að blanda sér inn í umræðuna og það vottar fyrir svona blæ í þeirra málflutningi þeir tala um að vanvirða styttu af Jóni Sigurðssyni okkar helsta tákni og já þannig að þetta talar eiginlega beint inn í það sem er að gerast akkúrat núna í samfélaginu varðandi þetta einmitt og þarna segir frá átta manneskjum sem eru samankomnar í kjörbúðinni

og væntingar en líka lífsviðhorf og þarna svífur andi absúrdleikhússins yfir vötnum já vissulega vissulega sérstaklega hvað varðar þessar aðstæður

einstaklingar eru fastir inni í

þessari kjörbúð en samt sem áður er enginn beinlínis ríkur vilji til að fara úr búðinni það er eins og þau sætti sig við hlutskipti sitt það er svipað og má sjá í til dæmis beðið eftir

svona samskonar aðstæður sem eru í gangi þarna í þessu verki

mikið um íslensk matvæli hvað er íslenskt og hvað það er að vera íslenskur íslensk nöfn hvað eru rétt íslensk nöfn Agnes er íslenskt nafn en getur aldrei verið íslenskt

alls konar svona rosa skýrar hvað er Jón að fara í þessu verki hann er alla vega til að byrja með er hann augljóslega að tækla þessa þessa vaxandi þjóðrembu sem sem virðist vera einkennandi í okkar samfélagi í dag og í

hann er að ráðast á klisjur og staðalímyndir tengdar ímynd Íslands sem er þversagnakennd í meira lagi sagt við erum táknmynd hins hreina hins villta eða það er það sem

við viljum láta líta út fyrir að vera þó að við séum það ekkert í raun

allt allt okkar hagkerfi á því að menga flugsamgöngur stóriðja og svo framvegis en samt sem áður auglýsum við okkur sem hið tæra og fallega Ísland og svo framvegis við borðum heilnæman mat við borðum íslenskt kjöt lambakjöt og fisk já sem er jafnvel þó þaulunnið eins og alveg algjörlega og eins og Jón Gnarr kemur inn á í umfjöllun um verkið þá borðum við ekkert sérstaklega mikinn fisk við erum ekkert það íslensk svo fer hann líka út í hversu mikill Íslendingur þú getur verið þeir sem eru mestir Íslendingar koma augljóslega úr sveitinni og svo nær og nær Reykjavík og Reykvíkingar eru augljóslega minnstu Íslendingarnir og Pólverjar bara alls ekki

vera Íslendingar heldur en Pólverjar og svo framvegis þetta eru svona mjög þekktar staðalímyndir sem er mjög áríðandi að takast á við akkúrat núna í þessu landslagi sem við búum við það er mjög húmor í þessu verki fáránleikinn þar sem samtölin eru svolítið vélræn á köflum

í staðinn fyrir hver aðra en svo verða hvörf rétt fyrir hlé þar sem bætast við tvær persónur Bjössi og Gugga hjón utan af landi einmitt það sem er kannski áhugavert þarna í fyrri hlutanum sérstaklega varðandi textann að þú minnist á það það er að hann er rosa hnyttinn og hann minnir rosa mikið á á samskiptamiðlum og og nálgunin við leikinn fellur rosalega vel að því

nálgun

þar sem áhorfendur eru einmitt ávarpaðir beint það er verið að tala við alla en ekki bara samskipti milli persóna og svo eiga sér stað þessi hvörf þar sem þessir einstaklingar koma Bjössi og Gugga utan úr sveitinni og þá virðast vera einhver svona skipti í verkinu

ekki alveg ljóst að mínu mati hvert höfundur er að fara með þeirri breytingu nei þar er eitthvað verið að hugsa um kynhlutverk frekar en þjóðerni Eggert Þorleifsson leikur Guggu og Edda Björgvins leikur Bjössa en þau sem sé eru hjón sem hafa skipt um kynhlutverk og það er svona kynusli sem þau eru ekki jafn sátt við og þau svona vilja vera láta einmitt og það er einhvern veginn farið í þetta umfjöllunarefni sem brandara ekki hægt að sjá að það sé verið að afhjúpa þau vandamál eða

þann harm sem getur fylgt slíkum umfjöllunarefnum það er nánast á köflum eins og það sé verið að gera grín að minnihlutahópum eða það kemur þarna klassískt

þar sem er gert grín að samkynhneigðum og maður spyr sig hvort það eigi við sérstaklega í þessu tilfelli þar sem það virðist einhvern veginn ekki vera í samhengi við það sem var að gerast fyrir hlé það er ekki sama ekki sama afhjúpandi ádeila

að þessi uppbygging sem á sér stað fyrir hlé hún kannski svona það vinnst

já það má alveg segja það ég get alveg verið sammála því og fókusinn fer miklu meira yfir í brandarann yfir í grínið og mörkin verða þar af leiðandi óljós eða það er óljóst af hverju sú ákvörðun er tekin þannig að heildaráhrifin af sýningunni eru hver sýningin

á vissulega góða spretti vissulega og tekst á köflum að afhjúpa okkar samfélag og þá ímyndardýrkun sem er ríkjandi í samfélaginu í dag þjóðrembu og þjóðernishyggju tekst mjög vel hjá hjá hjá hópnum en þegar líður á sýninguna þá verður

óljóst og þá svona einhvern víkur þessi ádeila og grínið tekur yfir og mörkin þarna eru ekki alveg klár hvers vegna og af hverju þessi leið er farin kærar

þakkir fyrir komuna Karl Ágúst Þorbergsson það má lesa nánar það sem Karl

hefur um þessa sýningu að segja á menningarvefnum ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl